Kadiska eron saiokan kir molo teage edan دايما nouge el nouge el saia femo nan nae kadise nouge ne kon dary nouge el saiafe طبعا <hesitation> kulogina ademriga, ممكن tan nan nae edan gon feiay edan gon hosan jabintan tagni, eka erged tan na nae toura falay maleka alie kadise. Shadoo negon طبعا Morri eli asoo wala jami mu, usa gongeni, لكن nouge en nouge el toul <hesitation> saiafee gubalka teagin, gubalka tagnin edany, gubalka serira fien, kir moleo kir eka oyil engir jabentan giridinango, eren tora falela kik edan tora falli.